komiði sæl í þættinum í kvöld ætlum við að fjalla um tvö leikrit annars vegar er það Svartlyng í Tjarnarbíó og svo er það

í kassanum í Þjóðleikhúsinu hingað er komin Hlín Agnarsdóttir velkomin við skulum byrja í Tjarnarbíó þar setur leikhópurinn gral upp er nýtt íslenskt verk já þetta er ansi mikið fjör

það er höfundurinn Guðmundur Brynjólfsson sem skrifar textann sá orðhákur sá orðhákur og gerir það margt ansi skemmtilegt þetta er leikrit sem er byggt dálítið upp eins og en er samt með marga undirtóna það er dramatískur undirtónn í lokin í verkinu en samt

ræður för í allri uppsetningunni þetta fjallar um

fjölskylduna og og ráðherrann Svartlyng sem ræður öllu og og þetta fjallar um hann og hans undirmenn

ráðuneytisstjóra eða

annan undirmann sem er

atburðarás uppi en svo kemur ýmislegt í ljós smátt og smátt og þetta allt saman á svona upphafið sitt

þessara stóra máls á síðastliðnu ári sem varð til þess að ríkisstjórn Bjarna Bjarna Benediktsson fór frá völdum auðvitað má sjá í ráðherranum í þessu verki

mikið af Bjarna Benediktssyni í

það þarf ekkert að fara á milli mála að það er verið að taka Sjálfstæðisflokkinn og stjórnsýsluna og draga hana sundur og saman í háði nákvæmlega og það er verið að sýna

okkur með þessu verki hvað íslensk stjórnvöld eru oft vanhæf

það er það er farið inn í spillinguna og

þetta ráðaleysi og taugaveiklun

sem stóð í eldlínunni í fyrra og

átti stóran þátt í því að það fór af stað þessi hreyfing höfum hátt þarna er útgangspunkturinn í öllum þessum hasar

sem þeim tekst einhvern veginn að að búa til sýningu úr það er hátt

mjög hátt í þessari sýningu og þarna fara þau á kostum finnst mér hann Sveinn Ólafur Gunnarsson og Sólveig Guðmundsdóttir þau eru þau hafa leikið

mörgum sýningum saman þetta allt einhvern veginn er mjög skemmtilegt þeirra á milli og svo kemur ráðuneytisstjórinn líka Valli heitir hann

hann er aðstoðarmaður þarna já hann er aðstoðarmaður og

hann er algjör undirlægja og það er hann Benedikt Karl Gröndal sem leikur hann og á Valgerður Rúnarsdóttir

líka góð í hlutverki hlutverki blaðakonu já ekki bara það því hún sér líka um sviðshreyfingar og dansa því þetta er allt saman kryddað með atburðarásinni það eru skjólin sem þau veita sér til að geta talað í

um hluti og þaggað niður hluti svo er Þór Tulinius þarna líka í litlu hlutverki já að vísu hefði það mátt vera aðeins stærra og

skýrara af hálfu höfunda finnst mér það er margt alveg ótrúlega fyndið en þetta kannski

alvarlegu drama mér fannst kannski óþarfi að blanda litlu stúlkunni inn í þetta sem kemur í lok verksins því við erum þegar búin að sjá þegar búið að afhjúpa um hvað þessi þessi svarta bók er ég verð að segja það

var svo gaman að sjá

ég myndi bara halda að það ætti að setja alþingismenn og

inn á þessa sýningu það hafa allir gott sérstaklega þeir sem gagnrýnin er beint gegn hafa

bara í leikhús alþingismenn og stjórnarráðið og sjáið þetta já við skulum fara yfir í kassann í Þjóðleikhúsinu þar var frumsýnd nýtt verk

leikstýrir líka en hún samdi með fulla vasa af grjóti sem sló rækilega í gegn í þrígang í Þjóðleikhúsinu þarna er Þjóðleikhúsið

eða heldur að þau séu að fara mjög örugga leið af því að þetta var mjög vinsælt verk á sínum tíma með fulla vasa af grjóti frábærustu og flottustu leikarar landsins

með annað verk sem er frá tvö þúsund og tólf og það fjallar um tvær

láglaunakonur sem eru í umönnunarstörfum eru að annast gamlingja í heimahúsum ég verð bara að segja eins og er ég spyr af hverju þetta verk var valið því mér fannst

ekki ganga upp og sérstaklega fannst mér sko þetta hreinlega var ekki nógu fyndið þetta er gamanleikur en það er

skelfilegt að sitja í leikhúsinu þegar manni finnst

það var ekki bara verkið sjálft

örugglega verið hægt að vinna betur úr því ég held þetta liggi í

leikkonurnar tvær sem bera sýninguna

uppi sem eru náttúrulega frábærar

Anna Svava Knútsdóttir þær einhvern veginn

bæði textann og leikritið svona hömlulaust og leikurinn verður allur stór og

og hann er hávær og það aldrei kemur neitt pláss fyrir taktskiptingar eða blæbrigði og að lokum

fer manni að hundleiðast mér finnst leiðinlegt að þurfa að segja það og einhvern veginn spyr ég mig hvers vegna hefur þetta verið valið er það bara

að veðja á á hest

en þetta var eiginlega ég verð bara

boðlegt gerum þetta að lokaorðum takk fyrir komuna Hlín það má

ýtarlegri umsagnir Hlínar um þessar sýningar á

punktur is

gott í kvöld veriði sæl